Kah'os mul om meelest ärq lännüq, kuis tuu SOS-signaal käü, nii et egaq mul ei jääki muud üle, ku või-ollaq sängülinast lipp tetäq valgõ ja sis rehkiq, ku mõni lenn- linnuk üleväst lindas. Vai sis ku tuu kuri kuninganna lätt kohegi tukastama, sis rüükiq kuis viil kopsuq võtvaq, kõgõst hingest, et: "Aappii, aappiii!"